ba zirafura oyi ro oma dɛ mu ci'in yɛrɛla ma ti'an ba foni to'a ma tete ba fu'o ba fu'e to'a a'o fo so ma nɛ han vanza nɛ yo mi hɛre ni vɛwe ɲusi aro ji han cɛ abe han vanza so han cunu mi ma tete ba sura han we nɛ a ba a dan'a we se a bu'u a we se ma tete don mu'a benɛ yan mu ma nɛ lo fo nɛ to ma nɛ aro mi ba bia ba danbia nɛ hɛre yo mi ma wa fuo fua oyi ju mu ma ba fua toro ma fe a viri mi te ba biaso na don to ho fo tonu totomu mu'a benɛ mu suani a ba mu ma suani ba ma tete han dia fanfɛ a ba bianɛ mina a mi cɛ ba fanfɛ